Ēni ucaméén gaŋoot umbi utonoor, aw bu ganusohali. Taan uñumé gaŋoot, aw bénuso munusowum majajak maan ubilé gaŋoot imbi utonoor, nunosowum ma séséét